أول شي لازم نحظر -ال- تحظير المكان -ل- مكان الكوي ، <hesitation> نزيد <hesitation> رذاذ الموية على المكواة إذا كانت <hesitation> تحتاج موية <hesitation> نبدأ بكي الأشياء المتجعدة <hesitation> من الظهر إلى -ال- الأكتاف إلى الأذرع، ، <hesitation> وبهذه الطريقة ممكن نقدم أسهل طريقة للكوي.